Mila hevitsy lay aho baka aminao mahakasiky raha maventy be zay no añao manampotoa afaky miteno ana vaha añao. Afaky miteno za fa misy ino? Da afaky matoky koa añao fa da asika roa avao tsiambaratelonao.